Raha ny fahafantarako azy dia misy karazany efatra ny lokon'ny maso misy, ankoatran'ireo hoe maitso, volon-tsôkôla, manga dia misy koa ny mainty